لو كان عندي القدره علي التحكم في عقول الاخرين او علاج اي مرض كنت اتمني ان انا اقدر اعالج اي مريض ويكون عندي العلاج لاي واحد تعبان واي حد بيتألم كنت اتمني ان انا اعرف اختارله العلاج الكويس ودايما اقدر اخفف من اللمه وعلشان كدا طول عمري كنت اتمني ان انا ابقي دكتوره.